Ma-i tiiäq, kas eloh om võimalik nakkama saiaq niimoodu, et sa tiit kõkkõ umapäi ja esiq. Ma arva, et tõisi inemiisi om iks kah vaja. Kasvai õnnõ tuujaos, et na as'aq, midä sa tennüq, olnuq õigõq.